Maaroc, ɓoornukuuji muuɗun fuu yo saayaaji mawɗi. Ɗun ɓuri heewde. Alsilaamaaku woni ko jaalii ton. Nden non rewɓe keewaa yaltude. <hesitation> laamu du wanaa laamu hono demokrasi, o'ohoo. Kamɓe du faa hannden suudu woni ton, ɗu laami, fa ɗo ngonnden jooni.